اختار وظيفه لا احبها براتب عالي، لأن الراتب العالي دا هيخليني بعد كدا بالفلوس اللي معايا اقدر اعمل الحاجه اللي انا عاوزها انما لو اشتغلت اللي انا بحبه براتب منخفض ممكن ميبقاش دايم واجي ففتره ميبقاش معاي فلوس ولا <hesitation> وظيفه حتي، فأكيد طبعا ان انا أجمع فلوس هتبقي احسن حاجه.